Ny taon̈o roa arivo folo dimy amby ndraiky zen̈y, tamin̈io bôka za nisy fotoan̈a nifindra plasy hafa ndraiky Zay Taminio, zahay bôka matetiky mofindrafindra zen̈y de atsiarôvako plasy hafa ndraiky fa tà Madagasikara teto fo izy io, de ten̈a tsy ary ten̈a tiako oe toeran̈a nipetraran̈ay io, fôtiny <hesitation> raha miran̈a oe tsara oe toe-trandra tamin̈any.